Li stili artistici sunnu na nfinità, ogni artista, dopu lu studiu, trova la so strata macari ispirannusi a nautru artista viventi o puru già mortu. Pozzu parrari di la puisìa: c'è lu stili libiru, chiddu senza rimi, cè la puisia cu la rima, chi cunsidirata tradiunali. Poi si po scriviri quartini o puru 'n ottavi siciliani. Ci sunnu chiddi chi prifiriscinu l'Haiku, trì versi e via. Ognunu fa comu ci veni megghiu.